Fijo fichisaidia mndu ibhona ni mara ghaghe <hesitation> michicha, michicha na <hesitation> makabichi lakini hatha hatha michicha kana mwere marinjogha mwere igharunda uchemshe na na na mchicha mitho ghabhona thaidi.